humming leddi Belgium ni mi annda lume un ɓe nyaamata ko ɓe ɓuri yiɗugo ha pelle may, mi annda bo nyaamndu al'aada maɓɓe, ammaaa ni ɓe ɗo nyaama maaloori, ɓe ɗon mari maaloori ha ɗoɗɗon nyaamndu irin nyaamndu United States, ko onited Kingɗum, bo ɓe ɗon mari liɗɗi, ɓe ɗon mari kusel ma soosay.